Pus kiau lanu kiua cuandu lai biu 15 de septiembre taguadan mejedan biu tntus skuela tamjiach kute xijiang la plaza mejedan te adornos te desfile njuende de ru mjau nju para taguan tauin de ru njuande tauen biu tasijiñan biu ntus skuela meje tamjiach para nki de ru ganu y taguan desde guaxiñiu taguan ya kun uniforme de ntus skuela y karadat amadat kun xiaun de biu nik ganup kyua kun biu kit skjubit kit lame kiung kun ki rebozo peje nibiu para nki nibiu fecha porque para ndujuyet y ya kuandu tamjiachan ya tauin bi tapajañin biu desfile ama te ama te ru kit ma tamjiat y ya despues de nibiu ya abudat chjijiñ te tamales enchiladas y njuende ru nduk mas njun. Kit mole y dimiut nep muu chjijiñ y mjau bale nep lai liki banderas y mjau bale nep te rakyki njuande ya dagujun te nda baile aveces kun mje tamen kute lejido de la palma tamjianch de todo meje pik lai muu liedat tamjianch y ya ma najayat dagujun porque mjau ljañ nibiu ganu kjuende nibiu te de ru kit kuetes nibiu pjing y ya kuandu lapjing y ya ñue aveces y ya kun deru te 15 de septiembre y ya nibiu pajañ njuende kuandu te de ru meje najayit kit liyet lai nduk ama anajayit njuande beje kit rifles de madera njuande ma bejent para nibiu nki bi nik ki biu pik nki biu nik njiajay pik nki njuande ru liyet njuande madat te lo ke mas mjau ljañ es tañjiajay porque nibiu ya es nda tradicion ke nai y mjau ljañ amadat nibiu ganu. Y njuade njuadat de teesku nedat para nki nibiu fecha njuande te nibiu tamjianch te beje kit banderas meje pik amadat mas ke es ntus skuela meje tamjianch te nibiu para nki mjau ya lajan ya antes amadat ya bi kuandu pajañ ya riat madat sijiñat te chjijiñ te nda fiesta ya dagujun y siempre mjau baledat madat nomas por ru chijijiñ nduk lai y tsjau pik nibiu t fecha pus kiau tanu kuandu te nibiu ganu tnobiembre tsjau biu ganu pik njuadat kit batudat pus nibiu primero te ya desde nda mes antes ya nyiua tat kit asi tat pa nki tchjijiñ njuende ya tat kiung de ru ya ljuu para tsjau ganu ya nki ru arcos njuande de amadat te mjie stat y y njuandete tamales para ñjiaung. Njuande ya ntus skuela mjau mjau lañu te tsjau primero de nobiembre biu santa ganu primero nibiu te de ru liyet kiyet porque lejebat ke nomas nibiu ganu nedat ru ki kiyet batudat y ya tebat pik lip ki lames lai pan y meje nep tchjijiñ njuande ljup kapiey y platanos, mandarinas y meje nep muu de chijiñ lip y ya nibiu ya state dagujun ya ma gasijiñat de rudat despues ru liyet ya abudat en lo que lai biu arco biu ki lames ya njujuñyit liyet ya dagujun abudat de ru muu ki spañjiep de ru njuande mjie staut meje nep muu nduk biu lai tsjau biu dos de nobiembre nik ganubat de ru kidat nibiu te primero nibiu ki kiyet y ya biu nda es biu kidat y ya cuandu tudat pus ya de ru tebat. Njuande nda arco y ya lip ya chjijiñ njuande igual ke ru kiyet mas ke deredat lip mas nep kit mjie staut te bale para njiaung y njuande liip ru batudat y ya de ru ya dagujun kuandu mas te mas lajañ mas daap njuande ru kit kiung lajañ ya mas tjedp mjau bale te mas de ru kit arcos njuande lai xiaudat kit liedat nduk anajayit y te ljiau skaties ke es con violin y guitarra de ru te ya de ru ama najayit kit liedat nduk muu taki ki njuy u dimiut le peje nda t arco y ya nibiu ma nanajayit y ya despues de nibiu ya ma nasijiñyat abudat chjijiñ atole de maiz y njuande dimiut nep muu njuande atole de jirasol abudat ya kuandu lai y tata y ya nibiu ki te ya tsjau dagujun ya mas lajañ ki daap njuande amadat tsjau biu t panteon ma gatjay de ru kit nep. Ma gatjay kit coronas y muu kiung njuande ma gatip kit velas para nlich pik nma jiep y ya nibiu pik amadat y ya stakjuep meje datil ru gamiu ñue pjil y ya de ru stakue skuedat ya te te muu su su baile en dagujun ya para despedir mejedat ya mejedat amadat ya mjau gasijiñit ya mjau nuebat mbiabat para que nu namibat chjijiñ pik amadat y ya nibiu xiau dia ya ma state ya kue kara budat dagujun los ke nanjujuñit meje nau ya chjijiñ nduk nañjieng abudat kit drudat u dimiut mbiayat o aveces budat xiau liedat nduk amadat njuande ya de ru te.